Wana, pake adare ihe ana, mo ina im wanae mo ambe emena uanai sa, si pake ahakaitela re hutuwai, reitelam hutuwai tam sa si pake ene sae he olama si oi hano hatu, si oiyo oiyo oiyo lau si hansu, si oiyo oiyo oiyo si hansu, tam sao huhakai tela hutuwai besi si lukue lukue lukue lukue lau, pakeyang leu beesia, oalamasa si renae tana urusasi pa'a koisi si papae pape papae hano hatua la abisa si hiniya hatu la'a, si hiniya hatula'a mae erua mesa si oiyo oiyo oiyo le na oiyo ooiyo oiyo si liye istasiha hansohelu, sere sa uorom se ta mauri ire, tam sa kola eta mauru, maesi oiyo oiyo oiyo oiyo lau pakeyana me si lieru lau se na ehta resaoru pake na rese be sanang, usu usu naeru, taesi si supaku si supakui me sa, si una hanuwe paeteng la'a se, olamata esi, si lu'uwe pakeyana me sa, naesi oiye oiye oiye helu oiye helu, oiye oiye lawum paka, re orasi rua setelu sa atane'e si si saire yalu, lau si pake eru heru sa, su olama helu Kaesi anase heru kalu kola eu lieli sili eru na koal'e na uase reta mauru. Liere mataiya ta mauru sa si pake isisu saere aro rusi ehuye helu, woyama ne hakaitela hutuwai me sa si papa'e papa'e papasi sosa, sosa, sosa, sosa, sosa ehu, kali siliehu kurae ta kurae saere tamaoru sa si pakoe si papae, si papae hana hatuam me hatua ela'a la'a la'a, olamata'e si usahu, si nunusa lau siha soro mo mok. Memem unai sa sipakoe se me mal, bukan se me mane tam, ta si han soro, sihansoro reisa kauniya sabon se tamauru, kalu harusnya sabon hauniya leuweru ta mau sa, si oiye helu, si sosa heu, <hesitation> ite upamuri rei mane se me le'e, ite upamure re sa umu pake siri sumaiyao si pake ele, saire mo ite tam pakei haha halama mane sou maraya anase manuwal le, manuwal si ise ririyoe paku iya kam amensia, ma memena umna'i naisa isi pake sae reilom papuri duniyai reiye ta'e saiye canggih atane 'e sumayasi pake eu ma'asina sumaya si pake'e sae he Oalama saire mo um loina mo nae sa tam, si pake'e ne halasi mane nae si oiyo oiyo oiyo lau su pake nau bersih ya bersih ya, itau pamuri tuwei susah paran paran mo ammena mo nai sa tam, saka siulukue siulukue, siulukue, mo ite pabore karna ili'e sabon he ana le mai cuma so sa seme seme mane, se pe sa se mane tai si lukuwe lukuwe hanou, halasi se mane mo amemena sa tam, si luku'e mesa liku'e yane, hakaitela hutuwei me sa, si hari eu hari, si hanso leu hanso, lau pakana liyesi lieru, re pataiya nu an hana mataiya mitiana tam si lea lau mataiya mo bersihya bersihya, atane si <hesitation> tau si tada si unaru hana waele ehu, waele ehu atane si husiyeru. Si husiye husiye husiye ehueru, tai si liye <hesitation> pakenaru i busahu yose olamana iru raeru, atane'e si ilieru poloupu saire pasaniya atane si unaru olama, lau siri raeru, siri raeru lau umamala, mamala ehu ta'e bukan na si isaeru se mane tam, lau si ohuru helu, si loulo roero'e tumaiya manusia umnae mae mena umnae sa, si pake istirika arang Istirika arang unae umpereiu, pereiu tau moderen reya tanei istrika strom, mo ne'ma amyen yo ma mene anusaisa tam, istrika arang mamsiya yampereiye ama pakeyanasam amemena si istrika pake'e si istrika arang. Jadi mame ena si istrika pulae unae istrika ne, manue me ro, reiya tanei istrika strom, unaesi pake istrika arang me le, masih istrika ama pakeyanamem isikola, im eu laopa mane si strika ya pake strika arang, stirika me sa reisa iliyetam <hesitation> strika unaisa remesa pake oi tereya hahai me sama anuwe. Strika ni siyana se nemanue te panse, mae si strika yare me stika lau ulicing licing oroe, pasoniya taesi padol, olama kas masi masi olama uwei isa isa hunuwe lawa'i, ni pake ana hanuwer lalaqaaiya. Lau si una ehu eru bersiyoroe roe tai si loulu si, ator si saere yaru mane, ue isa isa ni pake na lawaiyao, kae lau ehueru atane'e se asa hene mae, mae na su'ulo isa isai at, i etuhen pakeyane nahanue ni si lawam nauwe impake na kawaiya, ta'e elu isa isa me em nanna amata anan men yo, anamata keluar lama, etuwero handore lawaiya ero'e roe Tau nase'e eseleo bole mama ma elo marasini ela amele kalu iyam tomatala eta amsa pakena beum pake mae lou lou umpakeu sekolah lou lou barang marasi le mo kalu marasi tamsa eserere usahero uci usa eo blici pasonia pasonia karna imsataam opamuri resa dimana sair mane eu yane loun loun beu yatatain ne beu yau heru moyangundasi tamo biar am pake istrikane arang mo um ana ana sa meu laupalasa istrika aru lena ata inaa eu mo epamuri retang lum pakehene sianasi canggi hp le mamarasio marasican pakenasa seada seu lehu lehu galau lou mane matasia naikai i mulai ehu ya pakena lou lou mane aum marasia e nam strika